घाँसकी मैदान जमिनको एक खुला, समतल भू-भाग हए । जहाँ खास करके हरे हरे घाँस, दुबर्रा और रुख बरिखसे भरो होतहए । जा एक प्राकृतिक सौन्दर्यको एक दृश्य हए । खास करके घाँसे मैदान प्रकृतिमे मिलत हए । जहाँ तमान किसिमके वनस्पति, फरोरी और फूला होतहएँ । तमान किरा मकोरी और चिरै चुरगुनि लगायत जीव जानबरको घर हए घाँसे मैदान । प्राय: घाँसे मैदान खेती पातीके ताहिँ उपयुक्त मानोजात हए । तमान जीव जानबरकी दाना पानी होत हए । घाँसे मैदानको वातावरण स्वच्छ और शान्त होतहए । तबही घासे मैदनके बीच बिचम आदमीक बसिद फिर होत हए । ऐसि मैदान स्वच्छ हावा खान और नेगन घुँमनके ताहिँ वनभोजकी आनन्द लेन ताहिँ एकदम उपयुक्त ठिहा मानोजात हए । पर्यटकीय नजरसे घाँसे मैदान बहुत अच्छो मनोजात हए । जीवन दृष्टिकी नजरमे ऐसि घाँसे मैदान शान्ति और आनन्दकी प्रतीकके रुपमे लेतहएँ ।